ایټالیا د هنر، معمارۍ، او خوړو لپاره پېژندل کېږي. دلته خلک د کورنۍ غونډو او ګډو خوړو ته ډېر اهمیت ورکوي. د واده مراسم معمولا له مذهبي دودونو سره ترسره کېږي. د کرسمس او ایسټر جشنونه هم په پراخه توګه لمانځل کېږي.